Ghafiii elfu lamaa kudheni shaani yaani inchi Kenyan thun dhib yethee mithihani midhasetthe dhub mithani sunen mithihani form fhoathi kcse dhub wontun yaani ghudhethe yaani mithihani thun yaani Lilah jabathee Mal ishin jabathe ijolen khopethe ijolee khopethenan dhub jarkaaa nec irri ijajeno hubethenan mithihani than khulii khanselin ijolee khuli lafdhothe ghafsun